velkomin í Kastljós við heilsum ykkur í sannkölluðu jólaskapi hérna í miðborg Reykjavíkur fínt veður í kvöld það er mikil stemming í bænum já við ætlum að hafa þetta létt og skemmtilegt í kvöld heldur betur við ætlum að byrja á góðu gengi íslensku kvikmyndarinnar undir trénu sem frumsýnd var í lok ágúst og fjörutíu og tvö þúsund

þau eru komin til okkar Edda Björgvinsdóttir

Hafsteinn Gunnar leikstjóri velkomin til hamingj með þetta góða gengi takk fyrir kærlega til Óskarsverðlauna og á bak við þá vinnu alla er skemmtileg saga þetta er ekki bara þannig að þið sendið inn umsókn og það besta það er

sem þið þurfið að gera já já algjörlega þetta er náttúrulega mikil pólitík og lobbýismi og bara mikil vinna að koma sér áfram þetta er heljarinnar batterý og margir það eru níutíu og tvær myndir frá öllum löndum eru sendar inn og náttúrulega bara frábærar myndir og ofboðsleg samkeppni þetta snýst sem sagt bara um

fá tilnefningu já í raun og veru

við vorum með sem betur fer gott dreifingarfyrirtæki á bak við okkur það skiptir miklu máli í Bandaríkjunum myndin er sem sagt á leiðinni í kvikmyndahús þar á næsta ári og

við með dreifingarfyrirtæki sem er við fengum góðan stuðning líka héðan heiman frá frá Íslandsstofu og fleirum til þess að einmitt fara út og halda sýningar hitta

svona þið þurfið að fara og bjóða fólki út að borða og borga hótel

það er bara að halda sýningar og

á eftir og taka í spaðann á liðinu og spjalla og koma vel fyrir og hvernig viðtökur

þú fékkst góðar viðtökur er

í lygasögu þetta er spurning um að hitta fólkið og svona þau voru alveg búin að búa okkur undir það ef að akademíunni líkar ekki myndin þá láta þau sig hverfa bara snarlega þannig að maður rétt nái

ókei yeah bæ en þau lágu bókstaflega grátandi um hálsinn á okkur og vildu ekki fara það varð að bera þá út af hótelinu síðustu gestina manstu gömlu leikkonuna

aðrar stjörnur þarna líka er það ekki sem þið hittuð og svo við aumingjarnir dálítið íslensk svona

þorðum ekki ég hefði viljað fá selfie með honum en það hefði nú verið draumur er það ekki að kannski reyna eitthvað fyrir sér erlendis hefur það ekki verið draumur ég en hvað það yrði nú gaman sagði einhver völva í blaði í dag að Edda Björgvinsdóttir fengi tilboð frá

grund eins og maðurinn sagði það kæmi nú verulega á óvart já það kæmi mér verulega á óvart sko bara sökum aldurs og kyns svo ekki sé meira sagt þarna úti ég meina hér heima þekkja þig langflestir og eiginlega allir sem

hvernig hvernig viðbrögð fékkstu gerði fólk ráð fyrir því að þú værir þekktari fyrir svona leik eða vissi fólk

þú værir svona svo við merkjum þig

sko þessar tvær sýningar þá tóku þau það nú sérstaklega fram að þetta þetta væru eiginlega frægustu

myndinni fólki fannst það ég sá að þeim fannst það mjög ótrúlegt en mér fannst ótrúlega gaman að leikkonurnar og pródúserarnir sem voru í akademíunni að þeim létti svo ég náttúrulega skveraði mig ofboðslega upp þegar ég fór heilsa þeim sko og er náttúrulega ekki frýnileg alveg í myndinni eins og það væri fannst það svo yndislegt það er svo gott að geta sagt það nei þau voru ógeðslega hrifin af myndinni næst á dagskránni hjá það er bara meira bíó verið að fylgja þessari mynd eftir hún er að fara í dreifingu í ég hef nú ekki

hvað mörgum löndum á næsta ári í sem sagt almennar bíósýningar og áfram á hátíðum líka og þess á milli er maður bara að undirbúa næstu bæði mynd og sjónvarpsseríu skrifa handrit og reyna að djöflast viltu segja okkur frá já ég er búinn að vera að þróa

vonandi fer í tökur svona einhvern tímann eftir ár eða eitthvað svoleiðis ásamt honum Dóra d n a og fleiri góðu fólki fallna þjóðhetju fyrrum fyrirliða

svona má muna sinn fífil fegurri

neyðist til að taka við kvennaliði

er að leika núna í

magnað og fæ að taka þátt í öðru íslensku verki sem

og ég elska þá og öll lögin þeirra þetta er dálítið eins og að fá fá jóla allt í fangið að fá að taka þátt í því

já ég

á mig þegar hún vissi að ég væri að fara í beina útsendingu

að vera eitthvað jóla ætlaði að setja á mig

líka en ég afþakkaði það

að vera eitthvað eðlilegt í þessu viðtali

gera allt fyrir jólin ertu jólabarn ég

en það er lítið jólabarn á mínu heimili sem er þriggja ára og hún er svona að uppgötva þetta það er mjög gaman að fylgjast með því öllu saman og gera allt ég fór í Kringluna í dag það er ákveðið afrek nei ég á nú líka góða konu sem ber svona hitann og þungann af já situr þú bara

nei nei nei ég hef mjög gaman af til dæmis öllu sem tengist mat og

mér finnst það gaman og þú sérð um það já svolítið svolítið ert þú búin að öllu Edda ert þú hin skipulagða fyrir

að pakka en heimilið mitt lítur út eins og það hafi komið jólasveinar og tekið l s d

og rústað öllu

sprengjum þannig lítur heimili mitt út en ég næ því fyrir jól

geri það fallegt ég skal þakka ykkur kærlega gaman að sjá ykkur og gleðileg jól við ætlum hins vegar að skipta yfir til hans Bergsteins hann er kominn með mjög góðan gest til sín já það er aldeilis

hér á Skólavörðustígnum og það er einmitt

jólastemming eins og þessi og bara út um allt sem Ásgrímur Sverrisson kvikmyndagerðamaður ætlar að fanga í verkefninu jól í lífi þjóðar sæll vertu Ásgrímur hvað stendur til sko okkur langar að gera það sem við gerðum fyrir einu áru síðan þá sýndum við mynd sem hét Dagur í lífi þjóðar og fjallaðu um bara venjulegan dag í en nú ætlum við að einbeita okkur að jólunum þannig að við erum að biðja fólk um að taka upp myndavélarnar sínar og filma það sem er að gerast hjá því varðandi undirbúning og hátíðarhöld yfir þessa viku sem nú stendur og og líka yfir sjálfa jólahátiðina sem sagt alveg til miðnættis á jóladag hvað á þetta svona að sýna við erum að reyna að búa til portrett búið til af fólkinu sjálfu í landinu og líka

erlendis portrett af jólahaldinu eins og það kemur fyrir núna jólin tvö þúsund og sautján þetta er í rauninni tvíþætt gildi annars vegar er bara gaman að horfa á hvað er að gerast hér og nú og okkur finnst það öllum skemmtilegt að kíkja inn í inn í líf annarra horfum við líka á það að þetta á eftir að verða ómetanleg heimild praktísku hlutirnir hvað á fólk að hafa í huga þegar það sendir inn fólk á í fyrsta lagi

að snúa myndavélinni ef það notar myndavélina í símanum snúa henni svona ekki svona vegna þess að þetta fyllir út í rammann þetta gerir rammann mjög lítinn á sjónvarpsskjánum þannig að þetta er

aðal atriðið síðan er það kannski bara

öðru leyti að fara varlega ef þú ert í einhverjum ævintýrum fara varlega og taka tillit til aðstæðna og þess háttar en við erum í rauninni að biðja um allt mögulegt fólk ræður því sjálft hvort sem það er eitthvað skemmtilegt eða hvort sem það er eitthvað erfitt og í rauninni allt þar á milli

hvert sendir fólk svo myndirnar

hvar getur það fundið fleiri upplýsingar það þarf að fara inn á vefsíðuna

tvö þúsund og sautján og þetta stendur yfir núna og alveg fram á jóladag já fram til miðnættis á jóladag getur fólk myndað síðan hefur það til áttunda janúar til þess að skila inn efninu á þessari síðu punktur is

tvö þúsund og sautján svo færð þú þetta verkefni

að taka þetta til og klippa hvenær verða svo herlegheitin sýnd það er hugmyndin að sýna þetta eftir ár um jólin jólin tvö þúsund og átján kærar þakkir fyrir komuna Ásgrímur og við vonum auðvitað

taki þátt í þessu skemmtilega verkefni en við skulum skipta yfir til hennar Guðrúnar Sóleyjar sem er komin með góða gesti úr leikhúsinu já jólasýningar leikhúsanna eru iðulega mikið tilhlökkunarefni og bjargfastir hápunktar í menningarlífinu í Þjóðleikhúsinu verður það hafið eftir Ólaf Hauk Símonarson sem hreppir þennan heiður í ár það verður frumsýnt annan í jólum við erum hingað komin með leikstjóra verksins Sigurð Sigurjónsson og leikkonuna Guðrúnu Gísladóttur veriði velkomin takk Sigurður það eru svona eiginlega tvöfaldur hátíðarbragur á þessari uppfærslu bæði er þetta jólasýningin og þetta er sett upp á afmæli höfundarins já það vill til að hann er sjötugur um þessar mundir og ber aldurinn mjög vel en það gerir hins vegar verkið hans líka hafið því það var nú sýnt hérna fyrir tuttugu og fimm sex árum síðan í Þjóðleikhúsinu og það var bara kominn tími á þetta frábæra verk að sýna það aftur einmitt

kvikmyndin hafið er ennþá flestum í fersku minni þótt að hún hafi verið sýnd fyrir allnokkrum árum Guðrún þar lékst þú hlutverk en ferð með annað hlutverk í þessu sama

ég var þar eitt af systkinunum en

er ég amma þeirra nálgast þetta á allt annan hátt já ég meinarðu ömmuna já já ég nálgast þetta á allt annan hátt þó þetta sé sama fjölskyldan

er sviðið töluvert öðruvísi vinnustaður heldur en bíómyndin sko Sigurður oft eru uppfærslur valdar með svona tilliti til tíðarandans og samfélagsins hvernig á hafið erindi við áhorfendur í dag já það átti alveg brýnt erindi á sínum tíma þegar það var skrifað svokölluðu en hins vegar hefur það bara komið í ljós að þetta á alveg jafn mikið

erindi í dag ekki síður ef eitthvað er en þetta er hins vegar ekki bara um kvóta og allt það og

öllum sínum myndum gleði og sorg einmitt þetta er átakasaga þetta er harmleikur

tek undir þetta bara hollt og gott en vissulega er þetta harmleikur en en að hætti Ólafs því hann skrifar texta sem er fyndinn og harmþrunginn í senn talar tæpitungulaust andstyggilega fyndinn já það er ágætlega orðað þetta er talsvert breytt uppfærsla er það ekki já það var auðvitað farið yfir leikritið það hefur

svona ýmislegt gerst í millitíðinni í samfélaginu

áherslubreytingar hér og þar en sagan er nákvæmlega sú sama persónum hefur verið fækkað örlítið og svona þjappað saman en dramað er þarna hvernig upplifir þú þessa sögu Guðrún geturðu sagt okkur frá henni mér finnst þetta mjög snjallt og gott leikrit og skemmtilegt sko mér finnst þetta bara í stuttu máli vera þjóðin samankomin í þessari fjölskyldu eiginlega

ansi margir þættir í okkur þarna í börnunum og foreldrunum og ömmunni

við erum nú bara á lokasprettinum fyrir jólin að klára þessa sýningu að við erum byrjuð að æfa okkur á áhorfendum nú þegar höfum við fengið mjög sterk og góð viðbrögð á efnistökin í þessu þannig að ég er bara tiltölulega bjartsýnn það styttist í frumsýningu eins

æfingar hafa gengið vel það hefur verið voða gaman já já

verður frumsýnt annan í jólum og verður auðvitað hangandi yfir okkur yfir hátíðarnar kannski bitnar það nú mest á leikurunum sem þurfa að standa sig á sviðinu en ég verð með annars konar áhyggjur yfir steikinni

jólin mikill háannatími fyrir leikara og leikhúsin ertu orðin vön þessu Guðrún að það sé alltaf svona jólasýningum þá er maður þar og vinnur svona aðeins gerir þetta áður svolítið já já já þetta óneitanlega litar jólin ég hef langa starfsævi þannig ég þekki býsna vel en það er voða

hátíðarbragur að koma í leikhús annan í jólum en hvernig er ykkar eigið persónulega jólahald er allt tilbúið hjá þér Sigurður já ég var nú bara að skreyta jólatréð í dag þannig að ég er klár svo á ég uppkomin börn og þau ætla að bjóða mér í mat þannig að það verður svona einfalt jólahaldið í ár það er allt á síðustu stundu hjá mér ég er enn að prjóna peysu það tilheyrir kannski

tefja ykkur lengur frá æfingum kærar þakkir fyrir spjallið sömuleiðis takk það er auðvitað vertíð hjá fleirum en leikurum á hátíðum og jólum rithöfundar eru líka önnum kafnir og það veit Helga já þú ert svona aðeins búin að vera að kíkja á

metsölulistana og fleira tengt bókunum heldur betur það kom engum á óvart að

tróni á toppi metsölulistans í ár eins og fyrri ár en það kom hins vegar

ég spurði þau hvað það væri í þeirra eru bara rosalega margir sem segja mér

fólk sem ég tek mark á fólk sem er mjög hart við mig þannig að kannski er það bara raunin en ég á mjög erfitt með að greina af hverju og af hverju hún er að seljast betur en síðustu bækur þannig þú bara en þú ert hins vegar svarti hesturinn í bókavertíðinni í ár kom það á óvart já það kom mér mjög mikið á óvart ég viðurkenni það þetta kemur skemmtilega á óvart allavega þetta er mjög skemmtilegt þetta er eitthvað nýtt þú byrjaðir þetta er búið að vera mjög skemmtileg skemmtileg leið

eiga eitthvað eftir sig og

öllum kynslóðum fyrir því

er að halda heimili

ekkert allir sem hafa áhuga á þessu en þetta er eitthvað

eitthvað sem hentar öllum held ég mjög fjölbreytt hvað er það í þessari bók sem fólk sækir

að fylgjast lengi með mér og langi að eiga eitthvað sem ég hef gert og svona allt á sama stað sem ég er búin að vera fólk kannski nennir ekki alltaf að eiga allt í símanum sínum og langar að eignast bókina sjálfa og líka bara ég er að nota kannski ekki skaðleg efni meira svona náttúruleg efni það orð á þig að þú þú sért með

það halda það margir að ég sé bara alltaf með tuskuna en það er alls ekki svoleiðis þetta er meira svona ég að sýna skilvirkar aðferðir bara hvernig ég auðvelda mér lífið heima bara ég nenni alls ekki að taka of mikinn tíma eins og bara hefur hentað mér mjög vel og margir tengja við sem er bara yndislegt það er oft talað um að á misjöfnu þrífast börnin best eigum við að vera að þrífa svona mikið það kemur mörgum á óvart sem koma heim til mín að heimilið mitt sé ekki eins og tannlæknastofa það er alls ekki svoleiðis þvottahúsið er yfirleitt eins og sprengja ég bara loka þannig

þið eruð alveg gjörólík kynslóð vissir þú hver Sólrún

en ég boðaði þig í viðtal jú áður

svona vinsælt sko ég er ekki að fylgjast með óvenjulegt við að svona ung kona komi með heimilisráð um þrif það er svolítið svona úr takti við það sem nútíminn krefst samt allar þessar ungu kannski skrýtið að ég setji þetta svona fram á þennan hátt og kannski vekur athygli en þetta er eitthvað sem allir eru ömmur og afa til barna sem eru að byrja að búa og stráka og stelpna jú bara hentar öllum jú ég var að hugsa um strákinn minn sko ég á ekki stelpur

ég hugsaði bara já bók um þrif þetta þarf hann að lesa Gunnar þú ert búinn að gefa út tólf bækur þetta er tólfta bókin þín

tala margir barnabókahöfundar um það að barnabækur séu ekki teknar mjög alvarlega tekur þú undir það já það er nú nokkuð augljóst sko sérstaklega á þínum miðli hvernig finnur þú svolítið skrýtið að þurfa að berjast fyrir því að bækurnar séu gagnrýndar ég tók hérna bunka af nokkrum nýjum íslenskum og einni erlendri og sumar af þessum bókum ég myndi segja bara allar eru bara

sumir í okkar bekk í barnabókabekknum spá því að íslenskar barnabækur séu næsta útflutningsvara á eftir

ég finn það bara að það er meiri áhugi á barnabókum heldur en fyrir sex til sjö árum hvað er svona

ykkur

njóta þess að fá að vera í fríi með fjölskyldunni og já ætlarðu að halda áfram á

eins og er allavega eitthvað en ég veit ekki hversu mikið

aðeins að draga mig í hlé ég lofa engu ég ætla að skrifa bók um íslenska landsliðið í fótbolta það bara

byrjar annan janúar byrjum á karlalandsliðinu og svo förum við í kvennalandsliðið eftir ár þetta eru ekki barnabækur þetta er bara fyrir alla en ég er að skrifa þetta þannig að það verður barnalegur húmor já það er mikil ábyrgð lögð á herðar tónlistarfólks í desember að koma landanum í jólaskap en ef

einhver sem stendur undir þeirri pressu

hann Svavar Knútur sem er annálað jólabarn og flestir ættu að þekkja Svavar ertu að ærast úr

ótrúlega skemmtilegur mánuður og sérstaklega bara þessi úr myrkri yfir í ljós ég hef svolítið verið að minna fólk á það að við erum svo heppin Íslendingar að eiga þetta orð jól í staðinn fyrir

hjól hjól tímans að að ljósið er að koma aftur og þá geta múslimar og kristnir og ásatrúarmenn öll sameinast í

að fagna hver eigi hátíðina þetta eru fallegar hugleiðingar

þú ert búinn að eiga svolítið annasamt ár þú gafst út plötu í sumar þú fórst í tónleikaferðalag um alla Evrópu ertu ekki bara örþreyttir inn í jólin og hátíðirnar nei mér

bara svo ótrúlega gaman nú tekur bara

í einhverju leikhúsi í Þýskalandi og mér finnst alltaf svo gaman

fólk þorir miklu meira að hringja í mann og biðja mann um að koma og syngja fyrir mjög skringileg og skemmtileg og hún dansaði svona enskan vals við við mann

sem var eldgamall sko en hann var nógu gamall til að vera

þetta var æðislegt þetta líst mér vel á þú minnist á Þýskaland og Þjóðverjar hafa eitthvað svona einstakt dálæti á þér er það ekki

sé ekki bara búinn að vinna mest þar þeir eru samt miklir húmoristar Þjóðverjar svona inni við beinið langt langt inni við beinið ef maður kemst með einhvers konar

þá eru þeir miklir miklir húmoristar þú gafst út

fyrir nokkrum árum síðan með Kristjönu Stefáns og Ragnheiði Gröndal er hver jól gerð sem hálfgerður heimabúskapur við bara tókum hana upp í íbúðinni okkar

já við höfum bara

að fagna þeirri plötu

og alltaf svona bæta við prógrammið okkar og prófa eitthvað nýtt og svona lesa jólasögur og þetta er orðinn svona

notalegur

hjá fólki við höfum líka geta látið svolítið gott af okkur leiða með þessu

það er eitthvað manni langar til að gera sem tónlistarmaður þá er það að bæta heiminn aðeins það tekst þér svo sannarlega og þú ætlar að

heiminn örlítið núna með því að spila fyrir okkur smá jólamúsík eins og ég sagði ef það er einhver vel til þess fallinn að koma okkur í

ég ætla að taka lag sem ég samdi með dóttur minni sem heitir höldum jól það líst mér vel á þótt það sé svolítið kalt hérna á Skólavörðustígnum og fallnir örfáir regndropar úr

njótum við þá nálgast fer nóttin ljúfa og liggja í

í sæng

með hreinni sál hjálpum þeim sem

við ætlum að fara aðeins í fjárlagaumræðu sem stendur yfir nei áttu bara eftir að taka hana já

milli jóla og nýárs tuttugasta og sjöunda desember á miðvikudagskvöldi þá ætlar Kastljós að vera með sérstakan þátt þar sem að við rifjum ekki upp það sem var að gerast ár árinu heldur ætlum við að horfa til ársins tvö þúsund og átján ætlum að fá til okkar góða gesti og hitta fullt af skemmtilegu fólki sem ætlar að segja okkur hvað gerist þetta verður framtíðarspá

bara að horfa á þann þátt þá vitiði nákvæmlega hvernig tvö þúsund og átján verður enda ætlum við að gera hið gagnstæða við verðum strax á eftir kjörinu á íþróttamanni ársins og þá ætlum við að stikla á stóru yfir það helsta sem gerðist í menningarlífinu á árinu já við ætlum til dæmis að rifja

Króla og eiginlega allt þar á milli en nú er komið að leiðarlokum hjá okkur í kvöld já við þökkum samfylgdina og óskum ykkur gleðilegra jóla við ætlum að enda þennan þátt kvöldsins bara með ljúfum tónum með Svavari